यब सब कुकुरा हुनुका ब्रीड्स इ नस्लहरु त मोर समान रुप क अनुकुल नहिया अथवा फ्रेन्डल्री नहिया हैने लग्सउ । यब कुनुहु कुकुरा मिलाह्, कुनुहु कुकुरा हैनेमिलाह्, कुनुहु कुकुरा रोगी हसइ कह्देउन कुनुहु कुकुरा निरोगि, कुनुहु कुकुरा हुनुका ताकतओर हसइ, कुनुहु बफादार हसइ खुभे कुनुहु इ कह्देउन इचिका इचिक, कुनुहु हसे बणी मानेवाला हसइ कुकुरा क इ ब्रीड्स हुनुका हसे । उहेसेकके मोर उतुरे फेरी हैने लग्सइ कि सब कुकुराक नस्लहरु सभ रुप्मा हमार ओथिया हसइ <hesitation> कथिकहसइ हमार फ्रेन्डल्री कहुन अनुकुल मोर बिचारमा मने हिन्क सभ वाही हैनइ लग्सइ । लग्भाग मुइ जनले अनुसार त एक सय तिस गो क नस्लहरु क मोर थह बणइ कुकुरा हुनुकर्, एक सय तिस क हमार ब्रीद हसइ कहके, मोर मने थाह बेग्तिगत हिसाब लेके कहुन मोर मने उतुर थाह बणै । कुकुरा हुनुकर र मोर हैने लग्सइ कि हुनुका सब जाना एकै किसिम क हुनुका अनुकुल अथवा फ्रेइन्द्ल्री हसइ कह्के ह <hesitation> कह्देउन सब जाना हैने हसइ ।